حب كفتاجي، كفتاجي على لاخر ميختلفش شتا صيف ديما موجود، أما يطيبو ميطيبش برشا منعرفش علاش ميطيبوهش برشا خاطر فيه برشا زيوت يضر و خايب كا تفد تفد كيطيب برشا، باهي يعجبني سر كفتاجي بنين.